izy koa misafidy hoe tsy hihinana maraindraigny, mantsana, na amin'ny aliny, alekoleko alôha za mifdy tsy hihinana marandraigny, satria malôha voalohany maraindraigny mbola azo lazainy hoe azo iafiana mbola marikidrikidry hoe amin'ny mantsana, fa tsy hihinana mantsana ndrekindreky anao miasa, maro le raha atao.